آکسیجن ٹینک اک سلنڈر ہوندا اے جس وچ خالص آکسیجن بھر کے رکھی جاندی اے۔ ایہ ٹینک مکّھ طور تے اوہناں لوکاں لئی ورتیا جاندا اے جنہاں نوں سانس لینے وچ مسئلہ ہوندا اے، کیونکہ اوہناں دے پھپھڑے پوری طرح کام نہیں کر دے۔ سانس لینا بہت ضروری ہوندا اے کیونکہ ساڈا شریر آکسیجن توں بنا جیون نہیں لنگ سکدا اے۔ جدو جسم نوں قدرتی طور تے ہوا وچ لوڑ والی آکسیجن نہ مِلے تے ڈاکٹراں مریض نوں آکسیجن ٹینک نال جوڑ کے لمبی سانس لینے دا مسئلہ حل کر دے نیں۔ آکسیجن ٹینک دا سب توں ودھ استعمال جان بچاؤن چ ہوندا اے۔ ایہ صرف ہسپتال وچ ہی نہیں بلکہ باہر وی ورتے جاندے نیں۔ کئی مریضاں نوں آکسیجن دی لوڑ ہوندی اے تے اوہ اپنے گھر وچ چھوٹے آکسیجن والے ٹینک منگوا لیندے نیں۔